بالنسبة ليا للولايات المتحدة ما عندهاش ثقافة كبيرة. عندهم الهنود هذوكا هوما السكان الأصليين عندهم هوما عندهم <hesitation> اللي يعيشو ويعملو لخيم يعيشو فيهم عندهم لحصن يصطادو، <hesitation> ما نعرفش على الماكلة نتاعهم برشا أما بالنسبة ليا ما عندهمش ثقافة كبيرة كيما الشعوب لخرى.